أعجبتني شخصية جاندي لأنه كان شخصا مؤمنا بالسلام والمقاومة السلمية، جدر يغير العالم بأفكاره وكان يتعامل مع التحديات بكل هدوء وصبر، بدون ما يلجأ للعنف، شخصيته ألهمتني بأن الجوة الحجيجة تكون بالسلام والإصرار على المبادئ والقيم.